Jaa, ma arva, et om küll, selle et <hesitation> eläjäq jo noh, ei olõq nii targaq, nigu üteldäs, ja näide elouutus ka ei olõq nii pikk, ku inemiisil.